Aworo ti shikno ne ular manni piri ne ta ular tong, <noise> ka pire ne ti ya shunai kpaliya ding ne ulannan ulo tong ta po teerei ka piree ti ye ti ku buk ya teka ya india ne leka ƙoƙo ɗa ta aulani ti shikno nen ular india longku ulen longku ku buk india <noise> yuwano memme ju yuwano, sha toomju yuwano, ye ƙoƙo ye ti ɗeenjun yuwano longku kaa te ne ɗa ta ule ƙoƙo nang ɗa ta telno maa teka ya ke ular piri ke ta shak tong, na shakono india, longku ulen <noise> kaa ye ne tella ɓo ta paro ye ne yuwa nei an shuran ta mina ulorin, nei an tashsho pira kaa pelle nee an gunul ne maa ulara ku buk kaa pelle india ta geyanno tashsho piraju ti po teere ƙoƙo yani kpang shar surani ka ule, me penaa shurani shinu. Memme gbe shigi maa bagum ke ti ule ti tewi ya <noise> ma ularin india ma ularin piri kajaa, ma ularin prir kajaa ding piree ti twei ya mo ularin ka an tashsho pira Do pire naka yunum kaa pelle maa teka ya mo illarim india. Pkpaliya ding ne ti foddilo ƙoɗɗi ɗa nei yu ɗiyam ule ular ɓa ulendei ye ne yuwa ɗiyaana ne ti geng yamma ɓula yamma ƙoƙoi ma ta aworo, auno ƙoƙoi nen ular india longku kaa te ta geyanno ne maa ulara india ne ta pen shiranno, ne ta penani ne ta ya shuranni ƙpang. Longku ta diyana ne kan te ti po kebeno nen shau memmeno ne kan te ti po kebeno nen ya shuran nen kpiri we ular koɗɗiya memme ta tewani ya <hesitation> an shuran mo, an gunul mo, an tashsho pira mo ɗo pennim nen ya shommo nen kpiri. Ka ye ne tuka a do ulemmii ƙoƙoi, ƙoƙoi maa ta aworo ye ɗa ta tel no ke lekai ular tong? Ne ɗaa da shekono po tere ne ɗa ta shaƙono india longkunee nen ulanna nen toƙƙo shaari penan, nen pen shuranno, longku shuranju ti yuno tumon ku bukju yuwamo ɗikyan po shuranju, ɗikyau po shuranju yuwano ta ulittani men gbidina a kaa sheemu kama ti po tem yuwa no. Ta ƙoƙo ye ti yun shuranju ne to geng yamma kaa ye ne teka ɓooi ne leka me po maari, ne maa uleya ƙoƙoi ne ta toƙƙo shaari maari, ƙoƙoi maa aka ne leka ular po tere “ye – ne ɓei” ƙoƙoi maa aka naa ularani yei dulei ƙoƙoi maa aka na ularani, ne maa muroronom, ye ne ƙoranei ƙoori ne maa ta ule po ya shuran ne maa ta ule po per ku buk pewe ne ti dono te nen ular po tere longku ulem, ado mo ta ya ule, ding ule ke ta yani ta ya kpang ken ya ulee ti poshaariko ta ya kpang ken ya shuna ye ke ti ya, ding shuna ye ke ti ya kaa pelle ule ke leka ken ya, ule ke leka ken shiulaƙo, niyo ding ta sha tomanju maa yuularo yen kulli. Ka ye ne teka, ne kan shunai, ne kan lewani nen sha toom, nen ya shinmo ti ta shuran ye ne ti ya, ta shuran an ta shsho pira, shuran an gunul. Ke maa yuwa shommo ti ku shuranƙo, shuranƙo yuwa kpang, memme ko ta sha tomoni, shiba ƙo ta sha tomoni, gog minaƙo ta sha tomoni kaa pelle ne minma manni temyani. Kaa pelle an tashsho pira mo ti ye ya ben cason, memme ti ye shi longku manni uleyim ti ye shii longku penanni ne la uleu ne yaara shinyi ni ne maara takadda ye ɓalla ta shii, ti po tere nen li ti po kebeno ne maa ta ya shuran gunul, ne maa ta ya shuran am tashsho pira ne ti gengi yamma ne ɗa ta yono ka shii nen ya shommo memmen penna, nen ya shommo memmen yaro guni me anjerenon sha tomoni, me ta minamu in sha tomoni, me ti gog minanan sha tomoni longku ne kan kebe shau memme. Ta ya kpang in tewi ya maa yeya shommoƙo me ti ku buk pena, ye yeya shommo kei ti ku bukƙo pene, ye yeyai ti ku buk peewe pena. Ka ye ne tekai, ben cason ne maarai maari, ne maara ta takaɗɗa amma longku shii an tashsho pira longku shii pena shurani, longku shii yuwa shuran ye niyo ding ti ku buk shiya shik shurani shii. Kaa pelle pa in twei ya patta shiba shiba newe biglil toii toii ding pira mo ti geene ɗoƙro, piree monni ti geene ɗoƙro in ularin ta mina morim no shee. In ularin ta mina ulorin no shenyi do mo ika kum shigi ka ule ya shuran ɗem. Pene longku penaa shuranni, longkur pena kirani in kumi in ya shuran te in ɓularo ta shiba te, shibai in illaju. Ne maa ti maanna ka te nen peni <noise> ke maa pena shuram ƙo ke ta ya shommo ke maa pena shuran ko memme ta kum porƙo. Ti ku maarom shin yi no lomoo te nen li ti possoarina, ne leka nen ya shommo pena a do ulem mii ƙoƙoi kaa ye telyoi yuwan ya ƙoƙo maa ta yuuƙo ya ƙoƙo maa ta awani ti shiƙko keta leulani ken ulannai tong, ɓooi ƙoƙo maa ta auno ne leka nen ular ku bukpeewee pirinnee ne ta yuun shommo nen pen shuranno kpang, nen ya shuranno nen pen shuranno kpang, nen ya shuranno nen shau memme no, nen shau me an jere no nen shau ku buk no longku kaa te maa ti ku shuran ye ne leka kaa pelle shuran ta mima ulorin, shuran an gunul, ne shaka no ku buk india longku kaa ye ne tekan po tere yuwano, ƙoƙo shuranju yuwa no, men gbidinaju yuwano maari ti po tere yuwano kpang, tashsho pira po tere ta geyanno ɗokro ti tashsho piraju kpang yiu bi ƙoko ya shuranju kpang. We ƙoƙoi teka ya ke yu ti yai kaa tera ta shinii ka ulee ti twei ti po shuran ta po anashara ya sop to ule tere ta geyanno me ti india ti yiu bi koang, maa teka ya yu kaa shee ta yani ta shinii ati yiwaju ƙoƙon dulakro longkunee in ulee in ango lewan poshaariju, yen ango lewan poshaari ma ulanna longku gashi niyani ka shikn ti yiu bi ƙoƙo shuranju kpang in ya shuranju kpang, in tashsho piraju kpang ka ye ne teka te ye hiya ɓooi manɗok ma shiji maa ɓangum ta tewani ya mo ularin india, ta tewani ya ma ularin ku buk no shee, ma ularin ku buk no shee ding ƙoɗɗi ye teka ya ularin manɗok peiri nan shee, ta ularin monɗok piri nan shee ne maa yaara ularan india ne ti geena kaa ularan pire ta tashsho shii in ule bangni. Maa tekano ya manɗok munnoni ti po tere ta geyan no nen geena kaa pelle maa ularanii tonge ya ta dang murnii murii. Ne tewo na ku buk ding pena tashsho pirai meri po terem ne two na ku buk ding yeka memme ya shurani ba ne teka na terai pire yuwano. Terei piree ne ti geena ne maa ulara ne ta tokko shaari penanno, tere pire ne kan shuna ularani, tere piree kpaliya ding yuwano ta shinii longku shinii ti yiu bi ƙoƙoi kpang ti ya shuranju kaa ye pettan ta shurani liya ya mo yu, maa teka ya yu shee ken tang ya shee ke maa yuwa shee ken ya shee ti yai kaa tere ta shinii longku kaa te in yuno kpang in yuno tomon. A longku po tere yuwano kpang ularim penei longkunee te tuka na ne leka ya shommo, ne leka memmen penno pene adoulemmii ƙoƙoi kaaye telyoi tekan naa teu ɓi ƙoƙo ɗa ta auno ne ɗa ta ule ƙoƙo ular manni piri maa teka ya ne shakku ke lekai ular tong ne ta shakono po tere, po terei tong india na shak po tere yuwano ɓooi ye dwei, ye tuwo ƙoƙoi maa ta awanii ne ta shakono po tere neta kem ta pirii ulaanim ne ta tewani ne leka sha toom, shuranju yuwano me pena ulee ti po tera gbe me peno ulee ti ya gbe ta shinii longku kaate ne ta geng yamma ye ɓooi yee ɗulei mo ƙoƙo auno nen ular po tere.